जो कंगारू ची वो ऑस्ट्रेलिआ मा जन वो रेतुला इलाका ची कंट्री इलाका ची वे मा वू की करदा की जम्प मार्दा वेका जो पिछङा खोता हौंडा वे पर स्प्रिंग लघु रेंदु और जबी वो जंप मार लघु तह वेका टेंगा पिछने बैठीं छुड़ा वे जांद तब वे ते जम्प मान माँ इजी वे जांद वे ते अफु ते रेतीला इलाका मा स्टेबल करी दयान एकदम से जम्प मार्के वो खड़ा वे जान |